اكتر <hesitation> اجازة مناسبة ليا وبحبها يوم الجمعة والسبت لأن بيبقا بنتجمع فيها العيلة كلها وأن احنا نقدر نقعد مع بعض ونقضي وقت مع بعض اكتر